Livi ye lo kaa nkaso naá, a ye lo kú kalamani lo iyo nka lo kaaso ve'eso naá, jnu kuu nkaso la'a a kuu nkaso ye ñe'nu, te ye lo livi lo wa'a nka lo kaaso naá, kuu lo na kundojlo na'i ndeyu te na'aso lo kaa nkaso ndeyu naá, te lujua naá te livi wa'a nka xi aye lo lí nkai lo lujua kú kalamani te yeeso, vetuka na ka nka kunejna'a i'i a meenii naá kolo jnu ndeyu naá i'i lita naá, te livi wa'a lo kaa nkaso ye ñe'nu naá a ye la'a naá a lujua ni ye nuniso naá lí, xi lo kú kalamani xi lo kuui lita naá, líi lo kanuka lo kaaso naá, a ni kua'a ɨ́ɨ́n tuli a ɨ́ɨ́n ndeyuso naá te lujua ni lakee ñujñeso te lujua ye naá lo wa'a lo kaaso ñatu dañui, te xindeña'a nkai ye na koo. Juerzaso na kundenkaso ye kajlaso taka jniñoso naá, lujua ta ye la'a á xi jue'nu ndandui te kú <hesitation> ue'ei, laka nkasoi lujua naá kú kumani ye lo kuu nuni naá, ndeyu naá, wa'a lo livi kaaso ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n nka kivi naá, ye na nka lo wa'a nka lo ku, ñatu nka kuu dañuso naá, <hesitation> yeeso na nka na ka nka, kolo lujua ta ye naá lo ñatu nka, kú kalamani nka ve'eso naá.